Ita nai restoran tehuna hatoli lah ala tao musik ndia matua de Ita tabisa kakolak to ita nanon a jadi yang au afada pelayanan au ae kaskurang musik a gun a soalnya ami mai ia ami sanga mi'a minu ami sanga suasana yang aman de ami ta bisa yang makotek fa soalnya ami sanga mi'a minu ma ami sanga baomong no ami nanoma.